انګلستان د نړۍ یو له پخوانیو قدرتونو څخه دی، چې د بریتانیا سترې امپراتورۍ مرکز و. د صنعتي انقلاب مشري یې وکړه، او د ۲۰مې پېړۍ نړیوالو جګړو کې یې مهم رول درلود. نن د شاهي کورنۍ او دیموکراسۍ ترکیبي نظام لري، او د نړیوالو فرهنګي، علمي او سیاسي چارو مهم غړی پاتې دی.